Ore' mamiho kinas <hesitation> one manuk ore' iya' pandungko to kinas <hesitation> manuk tuturuga. mamiho te gampang talos one, ore' one langsuna mawuro langsuna mamu, langsuna batangne, kunyit, kunir, wo lia, watan, wo one kamiri, te <hesitation> rampa-rampa te, te bumbu ne. wo one lana tu pangmimisan kite na ore' tinumis te bahan-bahan te. rupaleta kinas ore' one kantang te mamake ren kantang. ore'no lowo'e te onden aken ne. karna tuturuga te perlu akene, maunanam taluas ore' mamake akene ton one ren tu kinas ayam tu. Kari ha <hesitation> mehe mo suka ondei mamiho tu <hesitation> tuturuga ton ti mamake santan, mamake kapala to jadi mamake santan, jadi ore' te tetalos mau nanam ore'en kinas <hesitation> manuk, apalagi ore' manuk tu su onesu kite sikite ta to no kune mangase manuk kampung tera ne tu manuk kota.